Leydi Cile laatiindi go'o nder leyɗe inndinɗe, so haa a tefa yimɓe jogiiɓe - naa maa jogaaki tan, yimɓe giɗɓe leydi maɓɓe, <hesitation> ngam kamɓe leydi Cile arannde leydi Cile kayri tan walaa wonndi. <hesitation> ngam yimɓe e limta maa dow kamɓe ɓe ɗuuɗaa wurtaaki goɗɗe leyɗe ɗen sabu daliila yiɗki leydi maɓɓe, naa boo ngam ɓe kaɗaama!